Hebuki jonnde jam to duniya, wawai waɗaki bo to ɗun naftiri e ɗateji bana difilomasiyya, yarugo hoore talakaaku, yarugo hore siya adalci e ko lutti